Ewaktu kei minai ki weneng paki seret nea motor ku so wila kutela sea kala meamo oto kerne se kome oto ko ruum ber sedap ko tumekel toro ko kumaa la maantuk kacang nte toro taan sa wia motor komei de karna aron apa kwa kinata kelanou jadi kala mulai teakan aku kuso oma mese seret te motor kumengea mokan terus oto karna koru mo barela koru boru sedap wisam peeanu kayo mae komana pekis tasion jadi tumaa kwa kela telet tea meamu oto su mengea ngea ojek aku ku ndei meteus sari tu miboi wiam bo komeide ha liwetu ka oki la si tu motor sa oto ya mengea ngea te karna kei de kuda kwa aronelalan ko mara rior kwa tu molipe <noise> wian nempos karna mengaron ngaron repet ya kori tu muli taan sa oto ya ko mengea ngea te jadi maseret dola oto aku yei somo menere nere te motor